Mi snu ndye ko wani wyego fe hnayi knugyi ndye tswashe ga mi kure shni ge labmi labmi kafi mi la ga emi re chichi ba mi gni ma eknisa ga mi tswashe kpam kutu ke mi tswashe kpam kutu ke mi gnaya mi lo kate ndye wori dna kudu aga cha gnudo zhilo yna mi gna abi ba zhi abi ga chi gnudo zhi fewo yi ga yazhi ya eknisa gi tswashe, ya tswashe epa ba ke ya shawala gi do ya abo wu abi shna a ga dozhi nini yna baba zaza ga lo yna ge a kpeko, a zazagaga lo ba de ge nu a gna to efe a ri hni anyigoza ɓa woga bas nu de, amisa ɓa snu de a za de bas nu de, mi dye do kuma mi ga kuri shni mi ga nyi pnyi mi wye wnu ke ma nukpe saza mi mlkpe sa eza mi ga la milo mi ɗagbma bwari mi la aza dye fere lo, mi ga la aza dye feri mi gazhi mi bas nu, wnu midye kna zni milo tnu tnu ba, mi ga lo tnu tnu ba mi snu tnu tnu de gbaminati e mi ga to mi gas nu wnu tnutnu bayan ndye mi gap o miga dezkpe lo pi, sa dodo mi ga la mi lo makata domin mi dna e makata. Epa kpmi, mi galo epa kpmi ba dye mi gala tse malo ndye wo dna mi pa wye yna do mi ka epa makata zozo nyi so mi ga lo malo dye ba mi ga kpmiwo mi zhi pi, mi ga zhi pi mi ga dna ma yna kpe wye, a ynakpe ma tnabwa ma e gbmalo yna ɓa gnu bwa, mi ga wye ɓa ndye ba gnubwa nu, mi gni ma da ynadyi yi ɓ. Ma nuwn shi ɓa, ndye ba wnu ɓa chi fedonu mi ga knoya, mi gap o wori hna miga dna abi, abi mwa ndye ɓa lo maka, pa kpmi ba yna ba zhi pi khikhiri, ɓa zhi pi dye yna ba ynadyi than ma ɓi lo, mi gnato minyigo, ba wo dna yna ma kpeba wo yeyo yna ndye woye e ewosnu ba nu, mi ga kpeko wo dna pe nu mi ga kpeko, baba mabi ga yo yna mi ga kpeko do de ma dogbma bi mi ga eɓo bi shna hna lo ke ma yashi mi ka esa dozhi, sa dodoyi mi ga laga mi lo, mi chi ban dye ma za feyna mi sa ba nukpe ge znu ga jni, a ga ɓimiɓo aga snu yna bi yna dyi na, mi ga yna dyi ndye gas nu, mi ga gna ynadyi kaza nyi hna a snu than ndye ga yi, e ma yna kpe ma tna ɓa ye sari hna nu dege yin dye ga wnu ynanu yi ga wnu ke yi snu pmi ge. Nɗye he gas nu ko, ge zu gnyi mi ga da esa do chni, aga ynadyi mi ga dyi e mi bwari wo mi ga laga mi lo mi dgbma bwari mi la ɓa godye wyebwa mi lo shiwo che ɓayi, shiwo de ba yi lo ge wah mi ga la ga zni ko ndye gogo go tsi esni tnachna lo tnanyi ge nyi iga la zni mi lo mi bwari milo ya chire, mi ga tsi amma mi snu mi gay a chire sari sari num, mi ga tsi mi bwari ndye i be fnu nuwn ɓom mi ga fu mi ga nuwn fu mi ga gni zni ma epa la mi da epa da gnayi ke mi lo kperere ko sa dodoyi mi ga la tswashe beta mi ba ke ma eknisa gi tswashe mi gna yi ga yazhi rehni wo yi gna ge lafiya yi than haka ke mi kpe ya chni re kuma ko mi ga chni ere a ɓo do yeyo ndye misnu mi galo de ɓa vi ɓi yna tswashe beta mi ga do midye e nasara tsi mi dna wye aboɓi furu yeyo, ka fen nyachire abo ɓe yeyo wo da zena mi ga do wo be yeyo wo da zena mi ga do wo ɓe mi dnawye mi ga dnawye ndye ɓoɓo yom, mi gay a chnire, abo ga yeyo dun utu mi ga dnawye than ke mi wnada ma bag u ke mi kpe ya chnire. Ndye mi ga yi ɓe ndye miss nu mi snu be yna amma abo kuma he tnu be ye hna tnu fefefe ɓoɓoɓo ye wo fe fe de tnu tnu ga yeyo epe bare nyi fede tnutnu e ga yeyo wop e bare nyim so dna sha adye wyengo fe kpe yna, ko wari wyengo dododo kpe hna, wo yi wo tnutnuyi, ko ma fede he ga bwa tnutnu e mwabarem, fe de tnu tnu ga mwabare, so he ke gna he wo ɓendye mi snu ko wani wyere yna nu, abedo mi snu ɓa yna hnan, amma ko wanin wyegofe woyi wo basnusnu, eyi abe khikhiri ndye ba zo fe wyegofe gbmari yna num. amma a dodo yewo ndye ba ɗofedo yna tuntun ɗɓo’a’a nyi, ayna kpa ɓe, abi ɓo, a ɓe hna kam ɓa do fedo.